الله لا يقدر <hesitation> اذا كان حد ميحضرش جنازتي <hesitation> بالنسبه ليا انا نتقلق اه بون هو انا منتقلقش انا مت مان وقتهم عرس يقلقني اما يتقلقو عايلتي و الكل بالنسبه لي حتى الزواج مش مهم انو لعباد اكل تحضرلي و لا حاجه <hesitation> نحب نشوف عبادي لي وقت الغسره معناها انا كي نبدا منيش موجوده انا منيش انا في دنيا اخرى معادش نحس بحت شي اما اوموا يجو هم عايلتي يواسيوهم اكسيتيرا